أنا طبيبة مبسوطة طبعا في وظيفتي، لإني أحبها وأخترتها، وأحب أساعد المرضى، وأساعد الناس وأخدمهم وأعالجهم، وربي وفقني، ومبسوطة بدوامي وبشغلي، وأدرس وأتطور حتى أكون أفضل طبيبة.